Агар як дӯсти хориҷӣ ба меҳмонӣ меомад, ба ӯ пешниҳод мекардам, ки либосҳои ба шароити гуногуни обу ҳаво мувофиқат кунандаро пушад, зеро обу ҳаво метавонад пешгӯинашаванда бошад. Инчунин либосҳои сабукро пешниҳод мекардам.